Microwave khe kaisa mai mui songmani machine tei o machine pohor bai choli o. O machine o mai mui songnani bagwui alada maitwk muitwk manthogo. Tamoni hinba o machine o mai mui songjakma khe microwave ni phaan bai se songjago. Microwave kaisa wave ni bumung tei o wave pohor ni phaan mano. O wave machine ni simi twk parkhaiwui chamung o thangwui mano. Waisa o wave chamung o sogwuikhe chamung no kutung khlai mano. Amo hai khe chamung tungwui mano tei muno. Waisa kholobwui machine o chalokhai yaak ta dadi wngya khe yaak khamwui mano.